א וואסער קאכער ארבעט אזוי. ס'איז א קעסל און ס'ארבעט מיט עלעקטעריק, און מ'שטעקט עס איין צו די וואנט צו די עלעקטעריק, מ'פילט אן די כלי מיט וואסער און מ'דרוקט א קנעפל. די קנעפל מאכט די גאנצע וואסער קאכער ס'זאל ווערן הייס, און ס'ווארעמט אן די וואסער ס'מאכט עס זייער זייער הייס. און אזוי האט מען גאר גאר הייסע וואסער פאר א קאווע צום ביישפיל אדער א טיי און אזוי ווייטער.